أنا طبعا أفضل إني أكون مؤلف مشهور، لأن المؤلف اللي يؤلف الكتب وما إلى ذلك ينشأ-يعطي المجتمع قصة أو ينشر للمجتمع رسالة عن طريق الكتابة والتأليف. سواء كان يألف روايات أم قصص، أم يألف مسلسلات وسيناريوهات. لكن التأليف، أنا أجدر، بصفتي كاتب، إني أحاكي قصة اجتماعية في ال في التأليف.